अब आप के यमण्यें मंच पर छिन खड़ु व्होंण जाणा, जख भौत सारा लोग छिन, जख भौत सारी भीड़ चि जमा व्हयीं। तख आप कुछ प्रस्तुति द्योंण छिन जाणा त तेकि तैयारी आप पल्ये बे कर द्यवा। अफू ते बार बार शीशा मां द्योखा हर दिन और ज्वो भी आपन मंच मां प्रस्तुति द्योण, तेकि तैयारी आप शीशा का सामणि करा। और जब भी आप मंच पर खड़ा रौला, यन समझा कि आप अकेला छिन, सामणि और क्वे नी चि। तब आप बहुत बेहतरीन प्रस्तुति दी सकदन, भौत सारा लोगों का सामणि।